Мехоҳам дар бораи як намуди варзиши хеле оддӣ ва муфид сухан ронам. Ин роҳ рафтан ё пиёдагардӣ аст. Ман одатан варзиши сахтро намехонам ва намебинам, аммо ҳар рӯз кӯшиш мекунам, ки зиёдтар пиёда рафтанро одат кунам. Роҳ рафтан на танҳо барои саломатии бадан хуб аст, балки ба равони инсон низ таъсири мусбӣ мерасонад.